E marori bo kashi didion, odi marori kechiri, odi marori gumi. Marori kechiri o kairi o ridaneri kanjida gapi iti hangesa, bewaranton tan inji sorobalum. Marori gumi bo daka gapi iti hangesa, bewarabye gumi alo bewaradurum bendiyam gulam. Se chanyan drum launu, do chanyi launu se waratag gumi.